aja ña kuu ntisa katyi ti ñaa-m ti ntatyi ka na katye ni ñara ñá´ra ñaa ya´ri ña uu-n yasi a nuni ra ya´ri yasi ñaa-m kiti tuku ra ñaa yari yasi tuku ña ta´yu nakatye ni ñaku taku uu-m sáali ka ra sáali ka ra ti va´a li kuru tyi ñaa tilika ra ko ñaa-m kò´o ña sari tyi ña ñá yasiri ku ña kú tintakuli ha´ni kuari ntañuri ntañuri nami kuu´nu ñaa ya´ña ku tiikú ña kuu tiikú ha ra ika ntañuu´ri ntañuu´ri nami kuu´nu ñaa ya´ña ku tiikú ha ña kiu tiikú ha´ra ika ntañuu´ri ntañuu´ri ntani´ri tintakuli ka yasiri yanu a´ru kò´o tu tintakuli ntani turi kasiri ra uu-m ntatyiri sinuri nta ve´e yo ra a´ru nto nuni a nto isíaali nto nahua kuu miá nto síaa ve´e yo ra ikara ñaalika yasiri ra ña´ra nta tyitili ri ra kuetuu´ri nakatye ni ti kuú sáa ni ñaa-m tiku uu-n loti ka tukura ñaa ti ku loti ka´ra kò´o yasiri ña yasi sáali ka tyi uu-n sii´tu ni kua´rika naktye ni nta tyi ñá iva ti ntatyi kunti kuturi ri´so sii tua yasiri ka tyi uu-n ñaa yasiri ka´ra ña´ra kò´o yasiri a yasi sáa lika tyi sáa lika ra yasiri tintaku yasiri tintaku só ti táku ti kanta nakatye ni sii ña´kuu isáa ha ña isíaa ña va´li ka ta ñaa loti ka ra kò´o yasiri ti ti ti´ña taku tyi uu-m kiti ti ni sii ti uu-m taku kini ka u-n a´ru kini ka ni ssi´ri ra kina ri seko na ra ikara uu-n ntatu loto ka tani kisía ta´yu ri´ka ni kisía kanaxikori ra ika kuu´nú kua´ri yasi´ri uu-m tika ta a´ru taku tina ka taku ni sii tina ka ra ña´ra kò´o yasi´ri ha uu-m mii ña tani siri´ka tyi ntaturi ta ni kísia kanaxikori ka ni kisíaa sakuari yasi´tukuri ri´ka tyi ña ntinu´a tayu yasi taku loti ka aja ta uu- n xiña ka tuku ra xiña ka´ra kò´o yasitukuri ña ña yasi tuku sáa ha a´ña yasi tuku ñaa-m loti ka tyi xiña kara kua´ri kua´ri nte ntatyi ri nta sukuntu´a sukutu ntatyiri ra ñaa tani kisía ntatyintua ri suku ra untu suku´n untu suku´n ka kua´ri ra ika kuu´nu nteeri nami ku´nú ntoo ñaa sáa kuatyi lika ra a ñaa ntisi kuatyili a nta ri uu-m ntoo só ti taku ti kanta tikuatyili ra ika ra kua´ri tiiri´rika ra yasii takuu ri ri´atyi ñaa sii tu´a yasi tika nakatye ni kua´ntua nùù ku ti ntatyi ka tyi uu-m kuanu ri íyari yasi ña ñá´a isíali ra nunili ra yari yasi tuku ña ta´yu ra yari yasi tuku taku ntisi kuatyili ka taku u-m sáa kuatyili ka taku nta kumii kiti kuatyili ra ta yasiituri ri´ka ñaka hua yasi ri